Preferisu pìé le coze ënt ün negosi perché parei pös vëddi cum a sun, pös tucheie cun man e vëddi cume <hesitation> cume a sun faite, che material e ënvece si cheicoza online catu co, ma dizuma ch'a m'pias pi caté le coze ënt i negosi